هواياتي من صغري هي كرة القدم، أكثر شي أحبه وأمارسه هو كرة القدم، من صغري وأنا ألعب كرة القدم في الشارع مع أصدقائي، بدأت ألعب كرة القدم وأنا صغير وأنا متعلق فيها من يومها، الكرة بالنسبة لي مو بس لعبة هي حياة، أحب في الكرة، روح الفريق، والتشجيع، الكرة بتخليني أنسى كل همومي وأستمتع فيها، بدأت ألعب كرة وأنا صغير وأنا متعلق فيها من يومها أذكر أول مرة لعبت فيها كرة كنت في الحارة مع أصدقائي محمد وأحمد.